Nyenn arieh bigh lbie nninu. lbie arikile miel bie kiele chie, mie kie muie leh buiehlum mie kieh wurro obulee mie kiennu, leh bon bie biepiepie leh-ishin enin rie conkieh leh bu mie bie ninne ochien leh wuchiu mu aribie lemie-biele, iwu-wuiu ari npie arikumie kwo isasabutne, igoh tra-tra leh mie and mie-wunniu wunniu lbie-bie nyenn mie wunniu lgie-gieh mpi leh bieglou, luchuchiu nbuio-buo nbouieh npiri npie lehshin pie leh ouslu-bie kile, bon ari buip biekinne leh wulieh, adeh arikie leh mie ntune, kiekiennu gie-gieh ninne wuyurri lehlum adeh nkin gie-gieh, mu arieh buie-burie leh yahennu npi rue adeh chie, lkie mie mu ari kie wuyrri leh ifikie lep-kie, enn ute lkielu mie mu ari adeh kielep kie, hieh lepbie-ilepbie mienlulu ntebui bon ari bie biele mie Ari adeh ari lkiehniekieh ninne arieh nbuieh yehich yeh nbri-leh yeh tehtchie yey ntekie-ntekieh arikie okuukwue teh h, leh-bie gle aribie nmiele kieh omrlo-piel teh-tehieh nyep ishieh ari lehmie buinni bie kennu biekennu leh bie mpi aribie mieh. lbie miel kennu igoum-kiebuie ari mie kenn, leh wufurro leh bieee ari biebuw, mefieh zum mu, mu kie piee mie abie, mu kie pieh lbie mie abieh, kie pieh bum ari mie abie ochuwue okie aribiu osrri wubie pie lyieh Ilehbu, belem kie leh otttwe wu ochuwue, leh obiu wu ochuwue, kenieh-kenieh nten, nbiubu ari pie ochuwel leh leneh kiel wuelylo ohieh nue abie lriehnu boum, leh-lshieh lyeh lebie. lshieh fumu orieh leh lehu leh obie ari wu ochuwue, biutem obiu leh obui-buieh leh ninnu ari ihieh pie pieh obiubu oh bierkie kokrri, ari rumpi leh biebuimbo ari bieleh biu kkwu kiee leh wunu ljieh lhieh, ari rumu leh butem obiu lshiro leh leni lshir leh lehbieu wunu ari wu mu lhieh, wulikieh wuko kie kenn-kenn nten lofieh loute leh-oninu kie-kieh lkieh wu srri iwupieh leh yleh lyuo leh shinnu